Unë nuk ushtroj çdo ditë, po ushtroj tri here n'javë nga gjashdhet deri në tedhet minuta, që i bjen tedhet here tri, dyqin e katërdhet minuta. Edhe vikendeve dal me ecë nga nondhjetë minuta, nondhet edhe nondhet, niqin e tedhetë. Pra plus niqin e tedhet minuta tjerë në ecje.